اللغة الأجنبية إللي أحب أتكلم فيها هي اللغة الفرنسية، أنا وايد أحب الفرنسي أحسها لغة راقية، لأن فرنسا هي بلد السياحة، بلد الأزياء، بلد العطور، فأحس اللغة الفرنسية مرة لغة راقية، ولغة صغيرة ما فيها كلام كثير.